كنفيق مع الستة د الصباح كنتوضا كنصلي تنفطر بالخبز او اتاي او الفرماج من بعد كنمشي للخدمة كنرجع مع ديك الطناش كنتغدا بالطاجين او معه شي فواكه كنرجع عوتاني للخدمة تنرجع مع الربعوة تندير كسكروط كنمشي نرتاح شوية او نلعب مع الوليدات او فالعشية تنخرج شوية او نرجع نتعشا او نجلسو واحد ساعتين او نعسو